Ɔstrali ɲan a lo-benu ɓa we zu ɓa we zu ciya nɛ boni donk tomu zan oro ɓa ciya cɛnu ɲan boni biya ɲan mi ɓa tun waa to tuwa ɲan we cɛ bin matete ma han legimu-na mamu beraso